Hambapasta võtt egäsugudsõ mustusõ vallalõ ja samal aol <hesitation> and ka sullõ egäsugutsit kasulikkõ asjo sinnäq suuhtõ. Et õnnõ harjamisõst niisama kassu ei olõq.